Nachún nevaru chún venró, unituu lii nijan jan nunatu tukuni ini jan tuu nunatu nanchikada aketuu nanjinitu, onre njuni nuu liján onre ñani tujan tuku nda yutuu onre ñanitujan ndayutu onré dekadai ta, tuku tuku ndayutu unde lii jan ha tunadaya tunjoni nde njueña nideye nideye ndekandai, okechún tukuchi endaa atu atu nayikana tuu tunu tukechí hidajan ikonutu vijuina tandutu, endajatu kutuu yuu kutu kutuyu jandaja kutuduján ndanutu iho nutuu ke kutu njuina kutu ke kutu atuyutu ján, tu pero kuni ini tuna'a nachi nuu nanun nduu dnutu ñandutu undutu ndaitu, ndutu ke kadutu ndutu atuu kadatu ján tuu pero ndanutu iho nuu taka kutuu, kutu njuina kutu iho nuu iha.